مشروبي المفضل هو اه عصير الليمون مع عصير الجزر مع عصير البرتقال ، أعصرهم كلهم في عصارة الفواكه و-وبعدها أظيف لهم زيت جوز الهند، ورشة من الفانيلا ،وشوية من ال-سكر البني، علشان يعطيه طعم <hesitation> حلو وحامض في نفس الوقت، وأضيف له آخر شي المسكة.